Ndi yatura kwa kwarahuma, ndi yatir akwa kworhumo yar kli toh kwarhuma yar kli toh kwoshuma yimi aduwai vwi yimi putum akwa mbuta tayara mwar kutsi yimi nda mwar kuyimi yo ga kitsi ya ta duvai gaya mi gaya mi ani pak hal patial makuri ga pata mvar kutsi doma ani kwakial kwakial kwakial yimmi aka masala ani ywi ni borna ha pur aka masala ani ywi ni borna ha pur aka masala ah ah mur tarakwa gadar ma mamar tro kwa gador ma bunda yolur na han vwo aka yimi kamur mwari kamur hon ndzai yarka si akwa godarma kuma yimi si tadaryar ma adai yorma ka favu banayare dara tsuhwai dara tsuhai alayor duvai yara suma yarka ka pazur yare balo kutsi yimi ma yorluka kitsi yimmi ka ka mama yori yar si yarda gyalir yar ahui fuh ba saka ya ya yar luha tsarnta fur ala mama yare ba mamayarsi ahwa ntaku ba dzaka sukwar yar domi surya yar dumtsi sukwar dzu h alayar duve yar suma yar tuha gyali katvi pozur yar avurvuri yar si yan lumba ti yar lumba vur kuli ani ba kohluv adoi yar goti alamamaye ba yor tara kwa ntaku dor tora kwantohu yarma yartara kwa makaranta bu 3 ya ror dumtsi payar yor ata kwalta yar sivi kako pogur yor yorda dugal suryar akwi fur huma anta batsahar kutsi yimi ya yor luka kitsi da iya yare Toh iya yare asiyan akwa fwaku mar luha kitsi yimi yar luka kitsi yimi yarka fa fa tu doro yore tora luha ki yimi yar lu luha kitkitsu yimi yar katsi yara tsatsoranta ki alamoma yar mamam ayor si ah iya gu sivi ya mumu kulor ah kulor adai ba dzu kuli nuwahr ni ma sukwar ahdi yor dumtsi yar dumtsi sukwar tsuwai yor dumtsi suhwar dza tiydayar duvai yarku sinya tsuwai vur kur tsuwai dza vu tuhum kayar tra kwa tonku yar kuma kayar tarakwa motaranta tunda yarkuma yara si katara kwa gnalir yar yorta mbizi ka yo tsuho wai soka tayar ya tsoho ni tuyara lula ama yorkam gaskiya yori kli aka dva yorei gia liryar mai ndai hav tiyar apur kayar tsohai aka duna wai yorka ta padziryar yar kihili yardiya bwari wai ani yoi kulir yar ani soi gyalir yor toh kolini chani woise koli solva ni ani yar ndiwi takumar mo yar tsuwa kubai iwai lakutomarma tar nti yarta jundi wan vur laka gaka waya nduni adiyaka waye wai guraisaga ngatizi kaka pazur niyarwa ani wamo da nzi tsurop ani mondo tugo pwi ah za gu kalan kolan mamo pazor nheh ah dar kolan mimi ndzir dunya ah yapor hyel dzo vukor alamvri ani ndu kalon so mi so hwacihi anheni kwailo kwailo ba vur sadi ya jamimi a giholan

Chu kalan a siru ah hani wa bai yordiya kati wa aiya mumu waziyar ni ah dorkol on da vur sadiya hani tsu wane ah zai yi kalan mumu asuna ndukdon apir ka gar tana kwa kasoka amu momu hasuku kalan ani ahani tiyara ndzai ka dlawor dzi kaka yalir yar tugoro ndai putum kaka dor ini kulni akwa lagos yoradai ama gumvasi ah za yi sivi yi toh tuha wula mulmul ni tuna ha pri mul mol hani ama gu si ka wula ani dako gha mvar boyani alanda aivi ah ah nda mol mul abola abai taga laba mulmul nga abola ai ini daka aha ndur nheh akwa kano yar gai sa wala kanu wai ai za yi si ki wala tuna ai ini da ah azur ki murala kamua wula kamur muar akwa kasiko ko ka madi gu lula ani gur aluti san da ani kai za mulmul abula magu sivi ga hala ndunam aivi kai gaskiya kano nga mulmul abila ah gutara kwa abuja a yor ah za yi si shru ahani ki wula vwi tuga kwa ah zah ini da tum inidatum mimi nzur ki nzur ki kalar azurai kamuwa luka zagayalkaga mewa mulmal mai guyai ahani tugu siga ndaiz ni do a'a guwla kufa Ga wula kuta abuja gu siga ha kai za abuja nga tugu luba ai gadi luba wa gaiwula dunga wai toh ahani gulaba atawa wal yola yar aizha gu ndur nheh ahwa yola yi saki wula tuna shiru ahani kiwula vwi tuga ti ai luba hi wala huta yola ahah kai sai guluba mai wa gadiya wula dunga kuma muronzi ahani muradiya luba wai ka mur wala dunya murazaga pale ma mai anahoni murada nzal gurgatu alhani ni wai ai padar adiwai muradiya wayo wa ama bagur luba kowani mulmul tugurada mwari mvarde tu durnheh dza ka kopa gu mwori ka si ga hala ndorne apir mulmul mulmule abula ama ga nji gumm aivi ni ka gowila dunya sai ba gu luba kama ga wula dakur dunya tunya kam dunya han ini komaka yarni ba ai guluba wula mulmul ahwa maha yarni ah vwidamu ma ga luba kwa mulmule ko kura ga bwi dalti ama ma guta kurai ko ntir nhoh ye tuguwala mulmul hon ata dunya ni ai gagu ha piri guni ai yidza gaskiya yunudu hum yinudu tom sosai ma yuna dulaa mbula.